Po va taunium aru pa'no boen nom to tehnem kenom pa no pa toan. Nom to ioh nem po toan pano na'on pah we pa noma. To noma kipa ioh non sue ke non e kovo pi ba i a beoh, vengen ito piuk enon. Tem boneh ito iuh roh non ba kovo pi to ita no von pi. Pi we boneh to meh nona kukon a kovo. Pi a va kukon kovo to iuh vos aru von pi kipa amu amuni noboan. Kovo gen to re'es onon ito iuh no ro non pa ep e a bua kua pi. Ok o tem e we ro va'oe no buan ito ita baiton. Nam pa teh nem tombina potan, i pa va'oe aban buan. Tem ito va'oe buan kovo to ikta baiton i pasi sun ki noma kipa sue ki buan. Ovena eh to ikta baiton eneneo noman, e koman noman be eo to tohtoh me nomoa. Tem ito sun ako nen ki morok ahik kuru, pa'eh tos en pe kovo. Tem ito im e kovo, mamoi kovo va po toan pa- pa'eh va rorosin ir to na'om. Kir pa sue kaneo, ke sue va nat na o police. Ke eo pa sue ke ra oer, eo pasi gonio na pa police era'u i pasi noma kipa meh rakah e pi pa cell. Ok tem ito va- vava pus rer a namban to no pa va hai- hai me ra buer. Tem ito va hai hai rer eh a pah. We to noma kipa sue ki buan, "weweh gue a im e kovo a tah boneh to teh vuren pa law ba gue a im e kovo." Vengen ito ikta baiton, kipa meh vos e kovo manu iun. Tem ito no manu iun, mamoi sumbuav to gon ama pa ta toan pin pi to na- om irer. I to na'om er kipa sue ke er peo pa sue vanat na o police. Tem eo to sue ke ra na oer, ir to noma kipa pa eh meh er pe we kir vambet er pi pa cell, tem boneh a mohin to boen po en. Boen boen ko kovo pa sue, nom to kavar en po toan enom tp na'om in pa no pa toan pe namban to va pus tambuan rer. I pa pa'eh boen en po tem boneh, kenom pa va vovos pa boen pa ma iun penom. Tem enom to vas enom to ikta morok anem suk a taia enom to pa'eh karev em po o e we to vapus o- o poh tem man akah enom to epina o ken vapus boneh ahik benom epina o ken vapus e namban to pok pok ere sih o kovo pir. Tem boneh, enom o kovo kurus akah me o mamoi kua, ahik benom ong a po na'on totoan boneh, nam to pa'eh gue eh po toan.